لا والله, أنا دائما أكون في الموعد، ما أحب تضيع وقت الناس، أنا دقيق في مواعدي زي الساعة، ما أقدر أتحمل التأخير <hesitation> ما أكون متأخر أنا أدق في الساعة جدا، أنا أقدر قيمة الوقت وأحاول ما أضيع وقت أحد، التأخير مو من عوايدي، أنا من الناس إللي تحب التنظيم، والدقة يمكنك أن تسأل بعض أصدقائي، أنا دائما أكون في الموعد لدرجة إن الساعة تخاف مني.